اطفي الراوتر، فد خمس دقايق هشكل شي، وارجع اعلقو - اووو اذا ما صاغ اجيك ابو الشركة مال نت، اخابرو اغشع القطع من المصدر لو من عندي - يجوز صوج الموبايل مالتي، اطفي الواي فاي وارجع اعلقو واجيك